افضل اشتغل خمس أيام كل يوم تلات ساعات لان لما أوزع الشغل هحس تركيزي هيبقى اعلى ف إنتاجيتي هتبقى احسن لكن لو اشتغلت خمستاشر ساعة في اليوم هتعب في اول كام ساعة و مش هعرف أكمل فمجهودي ده هيكون كبير و في نفس الوقت هبقى مبنتجش اي حاجة